þættinum í kvöld fræðumst við um setningu Alþingis og sætaskipan í þingsal fjöllum um ungt fólk og orkudrykki heyrum af furðulegum viðgerðum á listaverkum og fáum fyrsta vetrarins frá Melaskóla ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Alþingi var sett í þinghúsinu á þriðjudaginn en sú athöfn er kölluð þingsetning hún fer fram eftir sumarfrí þingmanna og er svolítið

eins og skólasetning hjá krökkum athöfnin hófst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni þegar hún var búin gengu allir þingmenn og ráðherrar yfir í þinghúsið sem stendur við hliðina á kirkjunni þar setti Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands þingið formlega hann hélt síðan ræðu þar sem hann minnti á

að hugsa vel um hvert annað sérstaklega þá sem eiga um sárt að binda þegar

var búin þurfti að finna sæti

fyrir þingmennina þingmenn sitja í þingsalnum en þeir draga sæti af handahófi og geta lent við hliðina á hverjum sem er ráðherrar í ríkisstjórn sitja svo sitt hvorum megin við forseta Alþingis sem situr í miðjunni nú er vinnan á Alþingi því komin á fullt aftur en þinginu er oftast slitið í byrjun sumars eins og skólunum ríkisstjórnin í Bretlandi hefur verið að ræða hvort það ætti að

hætta að selja börnum orkudrykki orkudrykkir hafa verið svolítið í umræðunni undanfarið og sumir hafa áhyggjur af því að börn drekki of mikið af þeim breska stjórnin er nú að velta því fyrir sér hvort það ætti að banna yngri en sextán eða átján ára að kaupa drykkina hér á Íslandi má ekki selja börnum sem eru yngri en átján ára orkudrykki er örvandi efni og margir vísindamenn segja að það sé ekki hollt að drekka of mikið af því sérstaklega fyrir börn það er ekki alveg víst hvað telst of mikið koffein fyrir mann en það eru til sérstakar stofnanir sem rannsaka hvað sé öruggt að drekka mikið svo er líka hægt að sækja sér orku úr mörgu öðru en orkudrykkjum til dæmis hollum mat viðgerð

á sex hundruð ára gömlum tréstyttum í litlum bæ á Spáni hefur vakið mikla athygli því hún þykir ekki hafa heppnast vel presturinn í bænum leyfði Maríu sem býr þar að mála litlu stytturnar María valdi greinilega alla skærustu litina sem hún fann eins og skærgrænan og bleikan svo setti hún naglalakk og þykkar augabrúnir á sem voru ekki á þeim áður þetta er ekki í fyrsta sinn sem viðgerð á gömlum listaverkum á Spáni vekur athygli í júní var myndlistarkennari fenginn til þess að gera við tréstyttu á Norður Spáni sú stytta fékk alveg nýtt andlit það sama gerðist árið tvö þúsund og tólf þegar gömul spænsk kona tók að sér að laga málverk af Jesú Kristi sem var orðið skemmt

það gekk ekki nógu vel en myndin laðar samt að sér fleira fólk en fyrir viðgerðina

nú er komið að fyrsta vetrarins krakkasvarið er fastur liður hjá okkur í

allt land til þess að svara skemmtilegum og forvitnilegum spurningum það eru nemendur Melaskóla sem ríða á vaðið en við spurðum þau hvaða tækni finnst ykkur vanta í heiminn

en virkar sem sjónvarp tæki sem

sem hjálpar til við að þróa

fljúgandi bretti ég vill að táknmál sé kennt í skólum vélar sem taka af sér mengun og vinna eitthvað úr

mikið sjónarspil þegar eldflaug var skotið upp í byrjun vikunnar í Flórída í Bandaríkjunum er frá fyrirtækinu en um borð í henni er gervitungl sem á að setja á sporbaug um jörðu gervitunglinu var komið fyrir eftir að

hafði flogið rúman hálftíma upp í himingeiminn